Fum n wan iŋɛ se'em ti la ta'am suŋɛ ti fu diisi kan sa'ana fu da'aŋa puan de la: Fu san dugɛ dia di gee ti si geege, la ka de ti fu kɔ'ɔm ɔbegɛ ta ka'ɛ basɛ. Diisi boi mɛ mui, sagebɔ, gaarɛ, dia zo'e zo'e. Fu san di si dee ti si geege, fu ta'am zɔreba zɔrezɔrɛ dikɛ diilɛ wuntɛɛŋa ti si ku'ugɛ suŋa suŋa ti fu ka'ɛ ze'ele. Dasedaarɛ ti fu le bɔta di kaŋa nuu la, fu san kelum dikɛ ba le tɔ' mɛ, fu ta'am kelum dikɛ ba le dugɛ dikaŋa la nuu ti ka ana suŋa bɔ'ɔra fu hali dikaŋa la wan pa'asɛ fu paŋa. Le pa'asɛ, la de la fu mina zɛsi'a bii lɔgeseto puan ti fu wan digesera fu diisi lɔgerɔ la bii fu dia la zɛ'ɛta ti si kan sa'am. Le pa'asɛ, la de la fu ni ti'isɛ baŋɛ disɛka ti fu wan dugɛ ti daandindaarɛ la ti ya ta'am di ti dia la kan geege. Beni zuo, dia woo tari a dabeserɛ mɛ bii a saŋa. La san dɛna la fu mɔm la sagebɔ daari woo, ti fu ka mɔm bu zo'e gee mɔm bu, ti fu ka mɔm bu makɛ gee mɔm bu zo'e, ŋwana wan basɛ ti bu dia la kan tara paŋa bii fum ta yibegɛ dugɛ disuuŋɔ. Le pa'asɛ, fu san kelum da la fu da'a lɔgerɔ wa'ana ti fu dugɛ, lɔgeseko ti fu da yia gee le da pooren la, dikɛ yia lɔkɔ la dugɛ gee tee dikɛ pooren lɔkɔ la ze'ele. Bala wan suŋɛ ti fu lɔgerɔ la kelum kan sa'am. Fu san kelum tara la firegi, fu ta'am kelum ni dikɛ fu diisi la n geege la bii fu duka lɔgerɔ la sagelɛ firegi la puan. Ŋwana n wan nyaŋɛ suŋɛ basɛ ti fu dia la kan sa'ana yoo yoo.